रुसकि संस्कृति एक समृद्ध और विविध परम्पराकि धरोहर हए, जो इतिहास, कला और साहित्यके समेटे हए । हिनाकि प्रमुख भाषा रुसी हए और जामे गजब क्षेत्रीय भाषा फिर हएँ । रुसके महान साहित्यकारनमे लियो टोल्स्टाँय, एन्टोन चेखोव जैसे विश्व साहित्यमे खुब मान्यता प्राप्त हएँ । संगीतमे चाइकोभ्स्की, रखमानिनोभ और स्ट्राविन्स्की जैसे संगीतकार महत्वपूर्ण योगदान दई हएँ । रुसी कला और वास्तुकला विशेष करके क्याथेड्रल और बौद्धिक सम्पदा विश्वभर प्रसिद्ध हएँ । हिनाके त्युहार जैसे नया वर्ष और इपिफेनी, सांस्कृतिक महत्वके हएँ । पारंपरिक नृत्य, विशेष करके बस्कोवा नृत्य और खानुमे फिर विविधता मिलत हए ।